Gabadai nak tira gabadai kima <laughs> kaka nasara ko gapanau bai akchi dik kakchi kak datiyan amma nak tira gabadai əmda jlamaga kima nanu tirak iskur akuk amn, tira kak magadi, tira kak masirin, tira kak makwan, na sai fudan, sai vadan, sai izdan, sai gatkasan, sai tlidakwan, sai wuryun, sai guman, sai guman varau gadi, sai guman varau sirin. Amma gakfe akunik tirawatu əmda wanaga daksi iskuk wana kam kak aman bikwa iskwalik-iskwalik-iskwalik villak diman kima namu akunuk tirak fudu əmda zinaga ma fudan, akunuk tirak fudanau əmdaskilwai, əmdatfelwai akfe ilwaik diman bikwaya əmda atfe ilwaik diman, əmda ba karai ilwaina əmdaskaga suwali kima anjale yim bikwa Dakona yi Avilagir ﻿toh əmda paltageksi wud iskuk iskwali bai mda va jlimu əbi'yi karai kan aman ənanu bikwa tira kak magadi, kak masirin kak makwan, kak mafudu, kak mavad, kak masdu, kak magatkasa, kak maltadakwa, kak mawilya, kak maguma, kak maguma varake gadi, maguma varako sirin daku dachi.